खाना पकाइ बिरिया, यि कबु भात पकाइ बिरिया, कबु तेना पकाइ बिरिया, कबु दुधउध पकाइ बिरिया यि भाँडा जरजिता तौ बेड्‍ढम दुख हुइता का, बेड्‍ढम मेहनत करे परता । जैसेकि दश थोरि मजसतिति पकाइ भाँडा आउ एक ठो कैहदेउ यि खाना पकाइ बिरिया जरल भाँडा यि मिस्‍ना कैहदेउ बराबर मेहनत लगता का । अब कुइ मनैं सोंचि कि अक्के घरिमे कैहदेउ एहके झलझल सफा करदेहमुँ तौ मुर्खता है का, एहके मिसेक तहनि तमाम बार कैहदेउ मिसे परता, तमाम बार धोइ परता फेकुन भिजाइ परता फेकुन मिसे परता का । अब मै ते यहके मिसेक तहनि कबु काचिकहतियाँ यि भुवा लैके मिस्तुँ, कबु साबुन लैके मिस्तुँ, कबु खरि आउ सरफ लैके मिस्तुँ, कबु पथरा लैके रगड्तुँ, सिक्टा लैके रगड्‍तुँ । ओहो जिउ जन्ता कहिदेउ यि चिज जरजिता ते तहिमारे सबति पहिले ते यदि भाँडा जरैनें नाइ चाहि । यदि जरो गेल कहलेतिति भिजाइ परल । भिजाके फेक मिसके सफा करे परल, तब एक घरि पाछे फेकुन भिजाइ परल, भिजाभुजुक फे मिसे परल । अइसने करके तमाम चरणमे करैबो कहलेति सफा हुइजिता का । पकाइ बिरिया यि भाँडा जरा लहबो ते बेढम दुख हुइता उहिमारे यहके मिसेक तहनि जेदे दिमाक लगाइ परता का । बलकेल लगाइमुँ मै दरदर दरदर दरदर मिस्मुँ, मिस्मुँ सुँच्बो कहलेतिति उ फे <laughs> नाइ हुइता का, यहका तहनि थोरि दिमाक फेकुन लगाइ परता तभिकेल सफा बना मिलता का ।